اكيد كنت حفضل انه اعيش في عالم <hesitation> ما في كوارث طبيعية، لانه <hesitation> هذا الشيء احنا ما نقدر نتحكم فيه واوقات تكون كوارث طبيعية مرة كبيرة ومرة تأثر ويموتون كثير ناس، اما الجريمة يعني نقدر نتجنبها نوعا ما، وكمان المجتمع يعاقب عليها القانون. اكيد الكوارث الطبيعية شيء اصعب.